Рақами панҷ дар нумерология. Ин рақам рамзи озодӣ, тағйирот ва таҷрибаҳои нав аст. Он бо энергияи динамикӣ, шавқу ҳаяҷон ва ҷустуҷӯи истиқлолият алоқаманд аст. Он ба одамон нерӯ ва тавон медиҳад, ки аз маҳдудиятҳо берун бароянд, навоварӣ кунанд ва зиндагиро бо шавқ ва ҷасорат таҷриба кунанд.